Nisy lehilahy zao zany, da io lehilahy io nanomboky i vo teraky da fantany hoe, misy fahalalana hafahafa zay anaminy ao. Tamin'i mbo kely zany mbo tsy niseho soa raha iny fa lafa lehibebe amin'izay i, da nahatsikaritsy i hoe afaky miteny amin'ny biby i. Misy biby zany mandalo anaminy eo da hainy raha tsarin'ny biby iny, da ze biby mandalo anaminy eo da hotrany hoe miresaky aminy aby. Lafa taty afarafara taty amin'izay da tonga say i oe iaho ty kay mahay miresaky amin'ny biby. Nanomboky teo i lafa misy biby zany da manato anazy eny. Misy biby mana prôblemo da fa aminazy eny manatona azy. Da lafa i koany hoe very na misy raha anontaniany da fa ny biby koa no anontaniany satria ny biby hoe mana-tsay